मारे हिसाब हु तो तुरही एक बांसुरी रे जेदो ही वाध्य यंत्र ह। यो एक बांसुरी जिया यंत्र हुवे जम्मे में खांचा हवें वेण में एक साइड फूंक देवा और खांचा पर आँगलिया घुमावा और ऊपर नीचे करा वणे हु आवाज आवे। अनमें आपा अलग-अलग आवाजा निकल सका ऊ वाध्य यंत्र जायादातर जिके गायक हुया करे वे उपयोग करिया करे।